ممكن اشجعو اقلو انته احسن من هالشي قوم اشتغل قوم اجتهد على نفسك لا تشيل هم لا تخلي ببالك انو هاليوم ما يومك قوم اشتغل بس تأنى حاول انو ما تستعجل اشتغل على كيفك اضبط شغلك ما الا تنجز شغلك كلو هليوم انجز جزء منو حاول لا تنجز كلو هليوم يعني هشكل شي أو اقلو غوح ارتاح